Tai kultuur um vana budistlik kultuur. Tailasõq esiq ummaq periselt Taimaalõ, parhilladsõlõ Taimaalõ tulnuq põh'a puult, mäki päält, tai hõimuq. Ja sääl um ka tõisi rahvit, Taih, kareniq näütüses ja viil mõnõq. Nii et sääl um mitu kultuuri sääl Taimaal.